Afghanistan, a nyera kya afghanistan tebe bo nkyam afghanistan <hesitation> nzumza mu nyer kenni a kamar <hesitation> ce kontri mi nyer kye, e mu mogho nyera kya a a abganistan ko ying tebe yamba a tebe-tebe yamba nini biza a mi nyene kap e e yete shagh tebe yamba ba, bamburun tigh yamba a dua kamnga boa tigho yamba dua a mi kene yara bugh yamba wo yambo bo yara e pakh tunani ka kene kwor ymmbo ba to e e gimu ya balam muna nya bwa kun wo yi nijera kin yingla nzali afghanistan bo nyiglam muri nzali afganistan wo ying tebe yamba kin ta biya pore yamba, kin taa biya dom, yamba muni ni ya gab niyi ni-ni yamba mun ani ya muri dome bambunm uyakam gha npunank, iyaka na nbulo a muri ba bibna, iya ka na nbulo a muri sum doma sum iyete nighe ba, dom ibin ning ba mu mogho ni nzum. Iyaka naa mbulo a muri-muri dome bamburum. Iyaka tan musa muri dome bamburum dughu ko musa ban ya tarina ya log na dom, ni pore yamba. Bamburum kuma a shaghe pore yamba ba bukyang a shagh ge mu yamba turri ya Ayuna poro a nzumza ba wo nama a shagla ying tebe yamba manang yara yana tigh baliya muri bugh moho wo, wo muri nzali bikyang ba, yana tigh baliya tebe ka kwar muri nzali bikyang ba, yan ni tebe a shegli ying tebe yamba ba to ngabam manang bo nyinglam wo ying teb yamba, kin tigham bughe yamba a ban mudo nari kisu balasum kune yamba, kisi naa sum tebe yamba etasum biya shagle ye yamba, e e tebe ku muri ngali, tabe ku debe, e idoba sum, tebe su pira bini mogho, bo si shaglasum ke si penasum ba bibne gimu ya talakiresum muna muna ya manang kisu pen iyi, a a ya mungunang kisu peni yi a ya mungunang e e bo boy a gha yamba ka wogha ying tebe yamba, nib a dine munga bali yam, ni gi mu ntig afghanistan a dua, wo a mu bari kuma ni pakistan muna ma yama kullum e e mono yakham a banmi e e ya bughwuru a banni a bira wo tunani, ba gub bikyang aa e bikyang bamu a aya poro e e lili e ayer gab y aba tnang kuni mudo nari aa nga gabee e ni a shagli ying tebe yamba manang ba a bi gimu yamba nani bay amba ne ma domasum mogho ni man to ka kyene mom yinbo tebe ka yer ka yer ka kwori, ni man ya highe ka kene bom yimbo tebe a yer ka kwori, ni man ya tighe ko kana bom yimbo tebe a yer ka beli, ni-ni-ni-ni ni shagle bira ba to nya gabe yam bo nyinglam ko shagle minina Gimu yamba tighni bo ngangham a mi, ami muri nzali bana wo ying tebe yamba e ngawo shagle mogho ya dobna dobo ba shangme ya dobna dob oba shangme ya dobna dobo nunga bali, ya dobna dob oba muna e e shagwuru biri ba bo-bo shag wuru yakam, ko yamba ni kumuri ma kana pakistan mini na ya paten aba shangme gi a a bo bara kene bala ying tebe yamba wo tene mu yamba gha ni ghani bisum, wo nang kun mudona ri e bi goghe kala tigho, ki bughi sughle a mi kene ri ya gab na bambumum yasglina su mogho kini ya pakni len siya shagle bira ba- shagle bira ba kinoyi mono ri ya loghni mele ba shagla ma mogho ya a kene ri mogho. ni poro mogho, bi bami tum ni sum ee bo shagle nang keni mudo ma domasum siya mogho ni poro ri mogho bira ba gimi ya tighe ki nong now nong no si gbal wuri bira gimi ya tighe nong nong si tigh yong yul nong na ki ba mun mogho a boni-bini bono bari ni kumimuni a ba mu a y ana wobo ba e e sai kadai gimua shagli ni mogho di nama yamba loppe kyane ri e kane sum doma sum siya muru ghorum mogho muna yamba n iyi kadai, ba pero nzumba yanda mi baghri ni nzumza nimi ni ye bana, ni ye bamnko ba yi mohgo I shagle sum ni go magha ye i shaghle sum nieko muni, i shagle doma sum e e bile sum kum bunna bunna kun kalli nak un gakham muna kogen bamu tighni yi iya kam wo gimu yi pakhni benni i gimu iya paghan, yamba na bomi gimu munga bali yam aba e do kene sun me kene mun kenni boy amba tighe kin nlogham keneni kin nloam ban, yamba ghaban nghere, yamba musa a bami i baminkyanni kinken twen ban wo ying tebe yamba ki bughi sughle manang nya yabe mele momo mu ga palh ni banana ya wowu logghe ba kuma, bele gimu wura nongna gette wuri ya logh ba kuma nongna kam kusa a bam bikyeng ya logh ba a ni kene bari. mogho mela a ba peno nong-nong nan a ran ya yadda mu a ya ni a bira wo tura gmanko bira ba a mi imusi ya ma ag agni wo yi yakhe kawai ngi baghiri gi ta ban ni ya gi baghri gi-gi-gi gbal ban nong na tighe kanna tebe bo nzhebe gha kuma a geto baghri ba shagme gib a ba a bathna kuma dik bamu lukaya na a gaba a logha a kuta a yingha tur ba a a gibana a bakhri ni bako nani ba dine gi ba bibne muna y akene nangna gbal bamum, e e wo ba ngyema, wo bay a ghana ban bangyana dai wo ba Wo basereng dom nong nap ekki ya, a mi kene muri ni e nya gabe yete minge ba kimi gimi ntegha balam na na bo nkumam nzhere, yamba gheban, yi ying la iran ko tibe yamba, kin val biya tebe yamba ka shaghi pore yamba e a muri mun bamburum yadola mai baghni sum a a mun bambuurum i baghi sum e a nzhere-a nzhere kem kem, i baghre sum a nzhere so a mi nzhere ken kem mini nari i ne bi sum da chiwa dom gammu bo si togha sum, dom gimu wo lili ko bali mogho iyakam ghi. To a mi togho yam mun ya toghe shine, nyer ki nyigla a a iran, bon ying lan hra ya hungu nang balam sosai, bon ying lam iran kin npalgham pore yamba ki pore yamba yingle a bandi woghe ying tobe yamba, ntam biya nzhere yamba ki yamba pakhe pore e e libi yara gab iran kuma wo tebe mono ba, iran ya gabya wo tunane ya kya pakh te kwar bikyang ba ba ba pero itali, itali ma ya ma dom a yingla ni mele nzhere muna yayi ba, nyakam wo tunani ki nkya itali yi ma, bo nyingla itali nong e dom nyingli ke wo tebe yamba wo gullo ye yamba ka shaghi da shewa bughi yamba yakham a mun koye a a nzumza, ka shagli da shewa dom gima yara paknni, ka tigh yamba a dua, brazil boa peno ma, dom kyomu bba gi ya ken kene a bandi ba peno china, do bana, ban bani muni nyera b akee a nyera yimgla china, nyera yingla <hesitation> A itali, nyera yingla brazil e e dom ni wo ying tebe yamba tebe ka shagh da shewa yamba tebe ka shagli d shewa yamba n iyi wo gullo, nig ha shembe bi wo koyen, n iyi ngha buya shagle mu do na ri, bi loghe kuma a muro zoghi ya wo pore, yiri-yiri gam lina ko yo mina a y agha bi muro gulo, yo muro wunma bo hyo kawai mogho ma shaglini yam bz bira b aba neno e e india, akwai bikyang banbira yakam, a shagli ma yamba yakam ba ma, ya a gab kumuri yay a ni yamba, nyakam wo e e ami balam nya kam, ntiggham balam yin kunna a a mi kuri bana mu nballli ya mu mogho mani akganistan, mu bare, nnani ni iran, mu tarum me na n ani pakistan, my yinighe ma itali, mu tung he nna ha brazil, mu san mogho ni china mu sabari ni mu nna ni nana a india nib ama muna bwara ya kaani wo bishara nuna ntigham yin kenna wo wobbe yamba, nkenna wo tebe yamba, ying tebe yamba ba tenne ying tebe yamba muna ya bakhini bali bambu rum, muna ya bakhri ni zoghi ba mbunum muna ya yuniya ka shagli ma mogho bira ba bamu ya muri nzali nuri wani yamba ni gumu ntigh ni a duam mu nyeri-mu nyeri kunni bo yam ba ghebam nzhere, nong kuni nuninari kuna b akum nzhere, nyaka pak kokari a mia mi gi tura gung, a mi e e la la-lala ngoli musa. Nwawu ha turi gibani bandi kinong non bal kune yamba kafin ki nzhere yu wub obo nzhere yu wube nyata mongso bi yamba ya pakhna e kuma e ya waw uke nakini muni wo tare wo bamburum muna tigha bukh a nu kene bani ba so nya ka tulli bikyang banburum nyake e tuke tebe ken fari pure, kuma yamba minya togheri wo shambe mini ni gimi nya bome a bini ki ghabam nzhere muna yin kyenni, ɓo nkyam ki-ki lili ni lili ba minogho ba, ni lilan ba, ni lili boar aba, ni lili kawai ki sughla mura nzali yikima ki told om yimu ya ghana ba ko nari e e nunga bali yam shini bo ntoam banri ki ying tebe yamba sughle, nunga bali yam mogho-mogho ni nunga bali yam ki yamba tol gulo ri, do min yim wabo tol gulori b, gulo ri, do min yin walbo tol gulo ri ɓa, gulo niye bira bami ya tol gulo a bini yamba yamba ni bami gulo dom, yimi bami gulo, kini nyer poro mini nari e ineng lina a muri nzali bali mani mu nballi a nkenmo npakh poro bani nari boy amba ghe bisum shembe ɓo yamba nihesum. Nyawo shagle deng-deng yiri ningna sum, yiri ghana bisum tehe bi ghe bisum tehe kene nuri yakam, bi nighe sum a bughi ba bibna kuma, bi ne ma to musa ri male brra gima nami domin niyi a yo baaw muna yi ghari nboghi konan gine nyeri, a tum mu iyere yiri korra, be iyere yiri korra, a musa mini yiri korra. Bi yere muyi gabwan a musa muko dom gimu sughle a bughi n iyi bamu yawo gulllo, nuyi ɓami yawo nzumza a bughi a mi ying tebe yamba, i na ma mela i kume molong-ma mda i kume molong, iya kam wo laa iyakam wo bamun, iyakam wo ban sari ba shagme, i yakam wo gimi iya le, iya-iya kam wo laa bun na, mele dayeke i kume gib a ni, meki nuge-mom nunge nzumza manang, mi mome munge nzumza, a dughu mudonari ki yamba sughibi ba-ɓa yo tum lela, in tolda- in tolla- intolla balo lela yin tukhli nay o tolla intolla balo lela yin tukhlina yo yo tu, musa mudonari ki yamba sugh wo gyawaye, ki yamba sughli wo gyawaye ki kwari. To nang kuni mudonari akwoi bukkyang bamu a y ani ko tunani mudonari e kanan yadda e muri nzali bamu nballi, bana guda sabari bana nari, bikyank yakam wo tunani mudonari, tebe yamba mal bini dayi ke aya-aya kam wo ba bakhri gi aya wo ba peni gibari dom kini ya gabmi ayete bang wuwo bad om guma gaba yara pakhnna, yara pakhna yi, ayaka kene ki a nigha yamba a nzum ning yamba a nzum a binam kumam ni nunge gib a bo mele a wa mi kene mudona ri A bina wo e e basha-bashagme dobo, a laa borong, a bira wo ba mu ya kenni a yara ayara kemni ba dobo, domun mele ba nigho nzumza mini mogho baye yebe a laa borong ai koiyen ya wo kene kumna gumu muna pakhni e bo npena mi ying tebe yamba mi nami a-a-a mi ying tebe yamba mi na mi ma ɓa dom gumu a pakhni, ma don gumma pakni ka shaghe lalle iya ka pille, pille ye kuma yiri pilli wo-yiri pilli wo-wo-wo ginu i ghani bi koyen a done gimi pakhm poro ma pakhni yke noa yo, bap akh ba bibne ma iyaka yue yiri moana y oba pakh ba shagme ma yiri yu mu ana yo. Yanzu a mi kene ba mi muri nzali bammm nbelli bana akwoi bamu muna mal tungnung ba peno ami mal tungning ya penina an a kota lota e e maltarum pu lumb n iyi ya kium n iyi ya kumo mina a bira a tighi yamba ni ya kumo aya, aya dobo, niya ni yamba mu kumuriya a a gab yamba kuma ni gibiya a biniya ba, dom gini a ya pakhe domin yamba, domin a yawo nzhere pakhe a kuma muru bad oba gha bap akh giti e kiniya gaba dom to bo nighe ya a mi nzheremuko nari a bonam munguba, manang ki kene Kin ken wo ying tebe yamba, ni gi mu nting ni balam nyera kya muri nzali mana sabari mun nballi ri <hesitation> i e nungu munam wane boy amba gheban nzhere kin kya ban di nabo e e bo kyen bo keni buy abele teb bani kamba kashaghi yamba nib a talla, yini ba gullo, yini ba muri gid om, ba shagh modo na ri ka tighia a dua ka shagli e e nama a gimuo ya pakhe niyi ghabiya tene mudo nari mogho boy amba ghabo tehe ba, ya wabu pakh poro ba, toh a biniya muko nari resh e shagle, e shagle bira bba a a shaghalishah mani yamba shabiya shembe ba, a shaghi ma ni yamba gha biya mi muru mudo nari ka bakhri bele gibani rib a aya gabe yawuni logha kuma gha e wo tiriya bamu wuni, wo kaghiya-kayigha bamu wunni a nigha biya gi muna a yoa bola ka ya pakhe kuma ni boa shagh bo-bo-bo- tebe yamba yingle ki na biya muri zong ba, nya gabe dom-dom-dom-dom <hesitation> libi, ko dughu ko ben, ko misa man nigi mu yara kumni kenan a bini bamburum. Ko ba dimin nig imu yara kenni kumni tebe a logha a nigha, nzumza mu lutini a a pakha gha ka ningbi nzumza mu yanzu. Nzumza mu yanzu kuma ya ma a pakha ka ning bi nzumza mu yz dua, nzumza mu ya dua yama a pakha ding bi muya da, nakuni mudo nanci to bo baghre yamba yingh ba do me e yerba bele mu ya logni mele bibna lutina ye ko bibna lutuna nzumza mu bora nzumza mu bara, gimu ya kenni kene mele bibna lutuna nzumza mu bara nzumza mu bara ri, shagh yan yakam peni munni mun e e dobo shemgme, nguri yagham muna ya peni ni talar kir agha na dob dobo mu shangme a mono fa yanzu ba peno a nzumza mini ri, dome fa, gmen tighni domi bira ba e e mogho <hesitation> nzhere yongle gilli wo nzhere yingle bikyank e e gi pubna ye nzumza nong e e ngo-ngo ngoli nong ngoli wo ginangko bamuyani dome gimado nari e e bari nbal nakim muni nong tali, tali gor tali gor yak am ni bashing me tali, e toh a biniya a yerra bikyang gor bani ri ayette kume ba e e ye gor mini ni niboe ban, ni dome ban, ma y ani wo yi ba, so a cegaba gha bo ninzhere y agha muna yakunma li ni nzhere muna ya kunma dobe, to giha rib o yete yoe ba, nu dobe dole yara purra ka yingla, ka ying la bugh mono wo muri nzali bira a a ee nshagle mura a shagli ba nzhere yak am munna ba boe nzhere yam ba, ba tigho yamba ogho a dua dom gimu tighni bana mi ighebi sum gulo a muri ngvebisum nzhere ma sum dom gibani mini ri mi a a muri dibasum mona mu a loghni ni tebe gibodo, e gibai mu ya kenikene ni reshi shagle, bo shagle yakam. ya kum bele gibani a muri nzali rib a. to shaghe biraba kini ya gabni a dobno kuma, ndomna aba wurin wun, gibari yete yol manany ba, kiniyi yagabna mono ya yingla a muro nzali kobe. To nya gab mun abo nkuman nzhere ki nyingla in a muri nzali bana ri, yin nana biya shagle yamba kin nabiya ka shagli pore yamba, bap ere pore yamba, ka peni gini gimu yyamba pakhni, ki yu gballi muri, mu iya gbalti muri i gballi ko kn, bo koyen shagle, bo koyan shagle ma ai nan kuni niri, gmanko mini uya muni nzhere ɓa shengme ba, ashe nzhere mun abo nɓina yakam, mine man kuni mini, ko poro mimi boya pakhna, bo name nbina ngharu mini tun bar a-bara, bo wo tiri ba bara ba a bina nzhere mini, ka tana bisum ma nan kuni muni, loosi lutasum nan kuni min. to daike tabisum kamba e mele yanzu su shaghe bo shagle yingle biya ka shagla gha, ma dime ginanko mini ni yamba bwami ya wo yi e yara tebe ka tighbeliya nongna nongna bakhri gibibna muna yay a kya duri bali bambunum ya kya duru-duri tebe bikyang ba, ni giti mogho kenan muya kenni kene ah to nya bongsi yamba boy amba ghe mam nzhere, ki n kyam a a muri nzali mana, domin kya muri nzali bana, ni-ni-nigi shighog ba, nigemu nkyol bay a ka kobo yerra kuma ekene ko ko ko yamba loppi wo baburum muna yin kuri zong, muna yinkummi kin-kin yingli ko tebe yamba, kin ta adobo ri yamba yere kisu dob dobo nunge mali ko wuru pore yamba kenam, i yer kisu <noise> dob dobo bali wurau, i yer kisu dob dobo ki si do basum nib a pinne bali, nib a bibne bali musa dobni wo wuru tebe kawai bag abo yimbo ya kya e <hesitation> yim boy a kum gimu shagme yum boy a kum bashengme gib a gabo yin a ya wuni e e kere ya a a muri mugamba yerri ya nang kuni murdo ba, ui ne ma baba gabo gimudona yinbo yimbo mu ba shagme, wo jyene kaka pakh e muru nunga bal ko yi kene ka dob dibo ko yi ka ta nunga bali ko yi ba pagho gibani minni, yakam nunye, ya nakuni mudonari nag aba yi yamba ri ma, bi-bi gabe balo mu manang ni kyi wubbo nzhe a ban bira. To bo muri nzali bane ka shagh tebe yamba, kka shagli pore yamba ba, a shagli e tura, a shagh tebe yamba a mi ɓaliya ba, e e agabe yam dom gibanuriya wawu, ya waw uke, ya wawu, ya wawu dobe dobe ɓa. nzumzari ya gabna ya tari ko kullum-kullum ba logho ni tebri mogho, ya gaba mini dure ba mona wuno ba na ma banmini bore yap akh ko, ya pilli bugha wuri ya tebe kima gong ban muko ye kya gong ban muk na mona wuri y aba na ma mini ghare, ma ya pili yua mini kum a mona wuro ba na ma mne mudo-mudo dure to nang kuni mine nari Ni-ni shagle ye yamna birea ba, bo shagle ye yamba yak am, yara yara adobo ki mele yanzu ka nu wani ma nde yimbo mini na na bira guru aga wayi a balo tebe ka gab yadda mma duri ni nde yunbo mini shagle yamba bira ba. Bo shagle yamba yakam, dom gumu yara pakj ni, yara pakha tebe mogho ka sung ba mini kiyu peni pore yamba, ginu yamba pakhni minini i pakh ni bisum tebe ki su dobo kisu kene kisu li dua a muri bamu ya nzheme ba bibne mini ri, dom gimu ya bakkunni kene nib a bibne bambarum mini iyawo nzhare bari mini ni bi wo might ba ghaiba ghai mud oni pore kenan, pore mogho nig imu iya pakhe na ɓo si shagla sum, ba shagla tebe yamba ka pen agha dom gumu yamba tighni a-a zhenang gha tebe ka kumo ae-ai ya-ya gulla, yara lina dua, yara kenna ba shagime, bira gima ya tella nnzhera gha kuma. Amma ba shagh yamba rib a, kaa doba wo tunani muri gha a doba wo tunani mu muriya, to bo tunani mu mimuriya, teb mu mi muriya shagle mu mimuriya a do ba woyi ya pakni leng ki mono ya logh ba to nyaa gabe yandi mu bo nkyam bo nutam a kya muri nzali ban ani gimu nyer kya pakhe kenan Nae bira gimu a ya woyi a balo tebe ka gab yadda mu ya duru nde yimbo muni shagle yamba bira ba. Bo shagle yamba yak am, do mya pakhni, bap agha tebe mogho ka sung ba mini ki yu peni pore yamba, gimu yamba, gimu yamba pakhni mini i pakh ni bisu tebe kisu dobo kisu kere kisu di dua muri bamu yawo nzheme ba bibne niniyi. Dom gimua pakhni kanni kone nib a bibne bamburam muniri, miye wo nzheme bari mini ni wo mushi baghai-baghai mudoni pore kenam por mongho ni gimi iya paghe. Na boshi shagla sum ba shagla tebe yamba ka penagha dom gimu yamba tingna a a zhina gha tebe ka kumo, ai ai ya ya ya gulla, yara h na dum yira kenna bashengime au bira gimu tellia nzhera gha kuma. Amma ba shagli yamba rib a ka, a do ba wo tunani murigha a doba wo tunani mu muriya, to bo tunani mu-mu mmi muriya, teb mu mumuriya, shagle mi munya, a doba woyi ya pakhni len ki mono ya logh ba. To nya gabe yadda mu bo nkyam, bo lutam a kya umuri nzali bana, nig imu nyer kya paghe kenan.